Ku <noise> daa so ɓe daa kat ɓal, baa gwom kuzuk, daa so gwom kuzuk ɓaa kat ɓal pe cin dak, ko mɨrem, ko gwan, mbi dee mop guda kun mop di pe ɓal an. Kat a so ɓe a kat ku ɓal ku taa cin ɗak di ɓal ɓal musaman kaa gwan ku kuzuk dee ni. Gwom kuzuk dee ni kat a so ɓe a kat bal. Kat a so pwet ɗi pe ɓal an yi jiki ma kakar mbi ni mop. Ku gwan dee ni, ku mɨrem dee ni, kat a so baa kat ɓal ko ya <hesitation> shim ku di mu pet ni a doya poo guwen, shim ma di pe bal, ɗang baa kwa mu di mu kat peh bise riret muw, sai kat dang nga ki dom so shim ni, ɓe ka a sa ka ki a nagan, bak yi gangare, sa ka seet ni, shim di pe ɓal an shimsan riret, kat ka kat mbi dee ni mop dang ka so ɓe ka kat kɨ kat ɓal. Amma kar mee mbi ku kaa gwakal dee mop, gwakal, gwakal po ku mop ji ku beh tu koo mee aas zileng ku di mu pet ni a shinkafa dee, kwani ki so se mwase ɓe kɨ kat ba ɗi pe ɓal nga pwet kaa mbi ku shim di pe muw. ba di pe ɓak nga kaa mbi ku gwom kuzuk ɗi pe nga muw. Ba di pe ɓal nga kaa yadda ku gwan di pe nga muw. ko mɨrem dee di pe ɓal nga riret yi jiki ka, pe kwa mu pe bise mun a mɨ ɗak, mun a mɨ dak, baa ɗi kaa kwan se, baa daa wit tul. Daa wit a ɗak, kat a so dee ni mop dang a ki yakal be ba, dang a so mee mbi ku a ku cin cin dee ni dang a ki yakal be a iya cin dak muw, <hesitation> pe ɓal ni, ki naa ɓal ni gab jee ta, amma kat dang ɗi mu, ɗi ka so jep mbi dee ni mop, ko gwan dee ni, ko gwom kuzuk dee ni, ko gwm kuzuk dee ni, ko shim, ku a doya dee ni, ko <hesitation> mɨrem dang ka so, ɓe kɨ kat kwa nga ma, dang ka yakal ni be ka kat ɓal ku nga ku ni ni dik ma kakar <hesitation> mbi ku di ka cin dee ni. Pe sɨse, so ku di pe ɓalan shimsan dee ni a mop a dee ni. Ka so mbi so dee ni ɓe kwa nga ma ka kel shimsak ni ka so mbi so ku di pe ɓal ngayi shimsak. Mbi dee ni mop guda kun, feerdee ni ni mop a mbi ku bal. Toh mbi ku ba di mu sak shim pe bise muw, a wen ni. Ba di mu sak pe bise be ci taa a ret muw, kat yi di mu sak shim pe bise, ya ni di tong a ɓal ɓal mɨ mi so mun di ma. Yi di ton a ɓal ɓal mi so mun. Pe bal di a ba dama yi shimshik, kat kɨ kat shim dee ni ka so be di pe ɓal nga ma, pak mee mbi ni di weet. Daa naa a mbi ku da kat ti mu kat bal di yi shimsun tsee a dee ni, plang des.